﻿Kuako jae mopeti teko ikavigueva ñmae vaera opaete kiare ani mbaere mopeti rami, mbaeti vaera ñame, yamboyoavi kiareta, sinoke opaete, yandereko rupi, ani ñamae kiareyae, ñamaetako je, mopeti rami, mbaetita yamboyao, jare mbaetitavi <hesitation> mopeti vareño ñamae jare irü yaeya ikatupe, jokuako ikavi jare mopeti rami ñamae kiare